Ny ventilateur koa moa zany ny famariparitana azy de iny zany mamorona rivotsy hoe amin'ny andro mafana surtout moa zany fa am'maintany presque agny am'farifaritsy antimo agny misy an'iny satsia olo any zany tsy de misy ala loatsy de miainy am'hafanà. De igny zany mamorona rivotsa mba hampanintsinintsy gn'olo zany mba tsy hoe hafana trop, harary gn'olo na hoe surtout fa zaza madiniky hoe misy olo matory eo de misy lalitsy de amin'ny alalan'iny koa zany mandroaky lalitsy i ventilateur.